Kokoleu nalo na siamela na atorola, nalo mampa peko somaia, kasi nalo tamani tutu samani ela na, aripure nalo mampa pekoia, nalo losolataim taupe lukautaina ine tanela pe astoalaino, nalo taupe lukautaina dipa apo apodo are pe to lukauto abanino, sait namini ai, kiola, nalo tani pa ana, are nal turarema nalo pa lukautaina, banisi mampa alo, kokole ita ela mampa irudia namini aman ari pure, nalo mampa peko mampa atunudia tadi pa gesi. Kokoleu mampa ani ani, are sait namii kio, nalo manipa ana ala nalo kokoleu mampa lukautaina, banisi nalo mampa alo, kokoleu ito banisi tia lai, mampa lukautaina, aniani mampa teredia, tamaniua kae ari pure, tape aikala, nalo kokoleu, mampa lo atunidia, mampa ani ani erua sait kio na mampa kaisia nami aniani ito io, bola, kokoleula mampa ana turarema kokoleu mampaka totoru tavaladia nalo mampa lukautadia, banisia mampa iru dia aniani mampa teredia, nalo turarema, nalo kasi amana amini aripure alae elai mampa lukautotadia turarema kokoleu. <hesitation>